सुण्णो म्हुण हांव मानसाकडें उळवपाखातीर हांव सृजनशिला आनी खऱ पद्धतिंचेर आधारुन रावतलो। हांगसर हांव किते करतलो। कुडिची भास आनी हालचाल मोजो हेत सांगपाक हांव अथिताया केले कुडिची भास वापरतलो। देखीक, हांव उळवपाक सोडता आशें दाखवपाक तोंड व काणां हांचेकडें दाखोवनां दितलो। सहानभुती अशिले काणां सोडप म्हाका आइकुनपाक आनी समझून घेवपाक तयार अशिलें काणूंय सोडतलो। गडाये एक दयसता, कल्लजाचो जनावर मोगी व उळवपी सुण्णेचें कल्पनेक उकतों अशिलों हुशार भुयरगो। ह्यो पद्धती वापरून म्हाका किते सांगपाक जाय ते। मानसाका पावपाक शकतलो आनी निमणो वायात जादूगराचें मंत्र मोडपाचों रासांतां सोडून कडूनाक शकतलो आशो माका विश्वास आसा।